Un kuena kuino kunena ña ni nda ininá, un deen deen cuchí ngueni aciti ngueni iin xu ni ndaon un deen cuchi deen nguxhi kida'a daño xhixhiti nó nrida ni to'ño ndá kida daño xhiteña'a aciti, aciti kó duxhi ni aciti ña dikue tuku kuño dita ini iin on nrida ni tonono ha nono.